Azahoako antoko fô ampy protéine hanigny hohagniko na tsisy hena ary, za tsy faible, matanjaka fogna zaho. Zegny azahoako antoko fô misy protéine fô hanigny nohagniky. Satria moko zaho ndraikindraiky homagna raha mitondra protéine fogna ankoatra ny hena indraindray homagna zarikô, homagna soja. zegny azahoako antoko fogna hoe misy protéine fô hanigny nohagniko satria zaho tsy faible, tsy reraka.